Uf... qué compricau el descogel una... colo que me cumpri a mí la comía en general... pos creu que yo descogía la comía italiana, pos enque m'encantan los nachus, las fajitas, el guacamoli i tó essu, ain pratus italianus comu la lasaña, la pasta o la pizza que me cumprin tantu i que se puein avial de tantas hormas destintas, que no me vó a cansal nunca d'ellus... Quiciás que puea descogel la mexicana pa ocasionis especialis, peru assín pa comel a caiquandu me queu cola italiana.